Kan miti hi tʃatawin, kan en slag te tiwane mobil phone, te tiwate TV ho te en ring loonaturin anja. Kan miti atitʃeluwa kakan he, kan miti tʃeloonaturin he, kan du du te en slag loonaturin, te en loonaturin huna te kan mutrinaturin anja. Jan kuaen en lovin, kan te laen kan he, kan tʃoon kua ho, te ponan soi tʃuna he, den reit reit reit awakan kan meng loonaturin anja. Ni loole kan miti tʃiadar miti kan ang tʃurani.